Chemo rch'jik riq q'aab'xtiq b'aan ri utz rch'ajik kum k'o ri wnaq kir ch'aaj xaq xtmuu qi'in pya' tyo'k qe ya'chrrij, i xaq keri'qa ke re ri tz'iil ke ri'chemo rch'ajik riq q'ab' <noise> chemo rcha'jik riq q'aab'xtiq b'aan rech nin xtelik njeel chemo rb'ixik rech qal xtok ri yab'iil chqiij chemo rch'ajik ixt ri q'aab' xtiq b'aan, xtiqyo'k ri esb'al tz'iil i ki'q ch'aaj wu q'aab i ki'qch'aaj njeel wu rwi'qq'aab' wu xo'l qq'ab' xuqke wu rxo'l qxk'eq kun tla'kkanj ri tz'iil ri yab'iil tla'kkaanj ri chkop chumoo xki'qtij tekchi'xtb'an k'eex chqe rech nim ya' i nim na'l xkiq k'meel jnik'ri sii kir mool riib' xe'qxk'eq i pirwi'qq'aab' xo'qq'aab' rech k'omo xtiq b'iij k'chi'utz rch'ajik riq q'aab'qb'anmaj.